I'ak ia la ala esa kokolak no esa sona langgenggengok aopan, pake halak ma bok. Ala pake bok sona nonok ka nabo moe, boma pake halak sona nanggu te hu na halan nal anana la. Boma langgenggengok aopan so na esa sanga nafada esa bek ndia.